A l'inisi la bestia pi cita al e la fürmìa, pöi a ie a ie lë scarafaggio, a ie la lazerda, a ie ël rat, a ie sai nen, a ie ën gat, a ie ën can, a ie ën caval, a ie 'na girafa, a ie 'na vaca, a ie a ie ël rinoceronte, a ie pöi bo